اكتر نصيحه حسيت ان انا اتقبلتها في حياتي نصحيه من بابايا لأن دايما كان بيقولي نظمي وقتك ونظمي معاد نومك ونظمي معاد اكلك بابا كان دايما حريص على الموضوع ده ولحد دلوقتي هو معايا كدا ف دي اكتر نصحيه استفدت منها لان انا من ساعه ما نظمت وقتي وانا حياتي ماشيه كويس الحمد لله